ଫ୍ରାଂସ ରେ ଏକ ଜିଲ୍ଚାସ କହାନୀ ହୈ ଚୀ, ଫ୍ରାଂସ ରେ କୋ ଏକ କ୍ରାଂଟୀ ହୈଲା, ଜୋ ଥାରେ ଏଟା କହାନା ଥିଲା କୀ ଜନତା ରହା, କୀ <hesitation> ଅମର ଉପରେ, ଜୋ ରାଜା ହୈ ଚୀ, ଯେ ଅଦିକାର ପନେ ହୀ ରଖେ ଚୀ, ସାରା ସକ୍ତିତାରେ ଉପରେ, ଜିସେ ମନମାନୀ ଅପନା କରେ, ତାର ଖିଲାଫ ବହୁତ ବଡା ଆଂଧ ଲନ ନହୀଂ ଥିଲା, ଏଟାରେ ବହୁତ ସରେ କ୍ରାଂଟୀ ହୈ ଥିଲା, କୀ ରାଜା ରେ ସବ ଅଦିକାର ହୈ ଚୀ, ହମାଂ କୋ ତୋ କୋଈ ଅଦିକାର ପ୍ରାପ୍ଟ ନହୀଂ ହୈ, ସେ ଅମର ଉପରେ ମନମା ରଚୀ, ତାନା ସହୀ କରୂଚୀ, ଯେ ସବ ଆଂଧ ଲନ ନହୀଂ ଥିଲା।